जब सवाल व्यक्तिगत दृष्टिकोण सफलता की परिभाषा पर निर्भर करता है कई लोग मानते हैं। कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मानक अपने सपनों के पूरे करबो ही है। क्योंकि यो असंतोष खुशी और मानसिक शांति प्रदान करात है हालांकि कुछ लोग जो मानते हैं। कि एक सफल जीवन केवल बड़े सपनों को पूरा करबे से नई मापो जा सकत। बल्कि यह छोटे छोटे प्रयासन व्यक्तिगत विकास और समाज के जरिए प्राप्त करों जाए सकत है। किसी के लिए सफलता को मतलब जो होत है कि परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बनाइबो समाज में सकारात्मक योगदान दाइबो,। और व्यक्तिगत संतुलन बनाए रखबो जा जरूरी नई है के सभी सपनों को साकार कर सके। यदि वे अपने कारण को संतुष्ट और खुश हैं तो उम एक सफल जीवन मानों जाए सकत है। इके इलावा जीवन में रास्ते बदल सकत हैं और जो हम पहले चाहत। ते वे हम बाद में किसी कारण बस नई हुई पात है ऐसे में जो समझना महत्वपूर्ण है। कि सफलता सिर्फ भारी उपलब्धियों से नई आंतरिक शक्ति और संतुष्टि और सकारात्मक मानसिकताओं ए होत है। यह अपने सपनों को पूरा करे बिना एक व्यक्ति संतुष्टि और समृद्धि पाए सकत ह। लेकिन इसे कहले अपनी मानसिक और जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होन चाहिए सफलता का वास्तविक अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हुई सकत है।